Qo'shnilaringiz aqldan ozgan! Ular menga nima deyishganini bilasizmi!? Siz o'tirib qolibsiz qari qiz bo'lib deyishadi. Axir men endigina yigirma to'rtga kirdim. Qanday qilib bu daraja past fikrlash mumkin, tor fikrlash mumkin? Axir hozir yigirma sakkiz, o'ttiz yoshlarda oila qurishyapti va baxtli bo'lib ketishyapti. Bunday fikrlash uchun bilmadim qay darajada tor dunyoqarashli bo'lish mumkin.